A vatung a tar ta pakana a taning a tukuna ma pakana kiti lar a lar ma nung minobo kati ma a lartar manung minobo kati lartar mangana me mangandi mep a mangana tar a van tar me na pakapakana kodi ka narit a vatung, lar a a lar a a vatung koina ma lar a nung minobo ot a lar ma a anung a anung a matu ot a a salesa lar i maravut ya me na voro na pakapakana, ninga a vantar ono ma nung mena arvateten me na pakapakana tar kondi a me nangadi tar kodi avantar me na pakapakana nagandi ka. Ma kati ma nudala a a a kati ma nudala ura a pakana kodi, bilar ap karu arei nangandi mep a i vateten ia me na voro na pakapakana ap tar kondi a me nanga di kodi a rarate nangadi kondi a van tar ilar a rei kaule me na voro na pakapakana. Van tar onno a lo na arvateten onno a lo na kona arvateten mep na. A a minatoto no ilar mena pakapakana na dika lar tar a vatung koina ma a a e matu manum ar vateten mena maramara vut, vatunag kana ma a a ilar ma nure a na pakapakana kodika u pit nangadika lar a vatung taralar nakadi u u uka ap lar, tar mena pakapakana nadika ilar a van a vauntar onno. Lari i lar ta kodi nangadi ame nanga di yo ninga angir na pakana kaule lar u vateten ya tar ma ngir na pakana ireu tar dia vantar onno. Ma <noise> a mitua lamur me ut a a a a a ye kiti ya rap akilala kiti ya rap mitua lamur nir napakana ilar me tar onno ma minobo tar me ta matalua kati ma nundala ura pakana kodi lar tar a van tar onno koina maiva. A ngir na pakana kiti ilar u vat u vat teten ya mep u lotar ia mena pakapakana nagandika ilar tar avot. Nangadi a manga na me nangandi ma minatoto, ma nuk nuk, ma minobo, ap ilar i lo tar ya ma na voro na pakapakana. Ap a ning a pakana kaule ma ning pakana kaule ma minobo kaule ma palapaka lar nunure nunure lotar ninga a ma a a nuknuk. Ma ninga tukuna ma palapaka lar ma a a tinama o ma minatoto o ma arvateten arvateten minga ning a ngir na pakana. Yo atia lamagit, me na vorona pakapakana mingang atar van tar onno, vantar onno, ap alolo na minatoto onno. Lolo na nuknuk onno lo na a a a a arvateten onno a mep lo tar ia tar ia ninga me nangadi kati minobo kati me ura lar kodi ap me iong na ken paka a larlar kaule io dala rei nangadi map i tar alar nanagadi. A koina maive me na pakapakana koundi ka lar i lo tar ia. Avatun koina me la nunga ma ma ma angir na pakaa lar maa a ematu me na pakapaka na kodika lar u mugo tar ia onno tar a van nanga dika tar kodi apit lar tar a me ilar me na pakapakana narit, ma e narit ilar dala vananatar onno. Ma minobo napalapaka minobo kaule ma ning a pakana ma minobo nangandika ma nilaun yo ma nilaun na ma minobo na palapaka minobo atia kaule ma tinge atulungai na ngir nangadika ma rarate iava tabar ia me tialamagit onno ma minobo ma palapaka vala ote pa iotka ma nuknuk ma minobo ningan tar ya vot ma nung kine kati. Mapiu mep kati ma kine na a kine kati ma rakaraka nalar yo tar dala va pakapakana kodika, vateten maive ivanuknuk maivei ia i muge maive ia vatung koina ma aninga ma num arba arvatetean ap a vatung koina ma a ninga tar nuk taur a pit i u u u u vabat na pakapakana iongang mep tar kir a pit. Tabar ya onno o mep na pakapakana ionge mep tar kir a van ono u tabar ya onno u vateten ya onno ap i koina maive ma na pakapakana kodi ka ilar itar vot. Vatrung koina ma a ninga mana pakapakana ivot nagandika me u ematu mena pakapakana kondika u pit ap u lar u uka. Apit rap yongang manung nuknuk, manung manung minobo manung a amalet ilar ma kine. Nagandi kati ma rakaraka nalar yo atia lamagit ka tar a lar mep akoina ma a niga utar u piti ma nung ma nuknuk ma minobo ma ning a tukuna me a me na voro na urkiti ninga, tar vala ta lo tater nigang kir a nunuran ninga ya kir a nunuran ulo tar ma nung minobo kaule me mom a lar manga marave u mai nga u ma magamagana ningang u tar vala pitti pipiti nagandika lar u ia ma nuknuk. Ilar u uka kir ta ning malet yo tar dala rei nangkadi atia lamangit. air a lar nangandi map a ngir na nuknuk a ngir na gugu. ma pakana ningang ma num arvateten. Manum na nuknuk, ma arvakapa, num na nuknuk, ma nimugo, ma niga tar vantar onno narit. Minobo ma kine yo koina maive me na pakapakana kondika ap a vatung koina urep uka, vala lorap tar yongan a tia ma namum atum a lar atia ma anuknuk ma nimobo uka nangandi. Yo minobo imanga koina maive, ma nuknuk nagandi ka ma minombo ma palapaka, minobo, minobo kaule ma minombo kaule ma mina, ma nuknuk minobo kaule ma ning a pakana ma pala paka aninga pakana ma, aning a pakana ma aning a a minobo me na yong na urkitikiti mep yong na pakapakana ningang tam i tale dala tar dala, dala otte pa koina maive me iyongan, utar pit rap utar vanuk rap tar ia onno ma nung minombo uka. Ma nung nuknuk a minobo uka yongang, uka kirta ning tara mombo tar onno manga manum manum a nuknuk manum minobo me mong me na pakapana kondi ka. Yo tar dala rei nangadi tar ma nung a ta a pa me nangandi me na pakapakana kondika. Uter vala pit yong ekang upit me mong ilar mep ya onno lar me mong nagandika nung minobo nuknuk me na pakapakana ilar u vala pit nangadika yo tar dala rei nangandi, yo a tar a lar nangandi ma matu anuk a valung tar ta ngir na pakana atar pit mena pakapakana yonge utar nuk ma num na arvateten ma num manga mangana me na pakapakana yongang uka ma num nimugo ma num arvateten nagandika. Tar lare nangandi mep angir na pakana kiti lar ing niga ure rei ma num minobo. U manga mainge i u manga nuknuki u manga a nuknuk taur i ninga ninga ninga u manga maige i niga ya lo tar ia varap na mangana nuknuk yongang tar vapit yo nagandi. Dala rei nangandi mep a pakana kiti ilo tar ya nagandi tara vot nangandi, iono ivot nangandi a ken onno lavet nangandi, tar nangandi koina maive. A pakana kiti. tar i ninga dala nuknuk mep ta ken mi tinge va mep ta me, mep ta ina ya lotar na pakapakana ninga ninga ninga an dala maige i o mep mia ma num susur sup o mep ta ken turtur yonge ka, dala mamaige i ninga a dala iba dala nuk i anuk pit yonga dala maingan tar da pit ika nagandi me na pakapakana ma minobo. Ma nuknuk, minobo, mar va teten minobo me na paka pakara kondika ilar itar vot nakandika ika nangandi na pakapakana kandi ivot.